يعني الشباب من المستحسن ان يشاركو في الحياة السياسية هدا جد مهم لانو هم المستقبل بدون الشباب يعني لايوجد مستقبل لاي دولة ويعني ادا ماشاركوش هما في الحياة السياسية راح يكون ال- السياسات الداخلية لاي دولة راح تكون غير لائقة وراح تكون قديمة ومراهيش راح تساعد الدولة